بصراحة امتلك أحذية <hesitation> كثيرة مرة <hesitation> لجميع المناسبات إن كانت رياظية، أو يومية استخدام يومي، أو للحفلات <hesitation> ممكن تكون عشرة أزواج من الأحذية وأكثر، عدد -ق- قبعاتى ممكن تكون ثلاث قبعات -ما- ما أملك أكثر، نظاراتي <> امتلك نظارتين براندات عالمية وكذا.